Mappekko genrangnge nappessuq suarana ero genrangnge engka pallapiqna khusus yakko laipeppeq i bergetar messuq suarana yakko kapeq i ero lapisangnge deqna naulle monie ro genrangnge